E tanto pe cangiâ ghe son de guære da tutte e parti. Attentati, bombe, spari, gh'é de tutto. Tra-i Stati Unitti e Cubba i rappòrti pan che seggen boin pe oua. Gh'emmo o primmo presidente mòo, ciù de çento migranti che piggian o barcon pe vegnî in Italia, se ribaltam in mâ e meuan e no gh'emmo de belle notiçie ancheu.